आमतौर पे हर जकर मनई के ई धारणा होला कि शाकाहार करे वाला व्यक्ति ओ मात्रा में प्रोटीन के अर्जन नाहीं कई पावे ला जेतना मांसाहार करे वाला व्यक्ति कई लेला काहेकि मांस में अधिक मात्रा में प्रोटीन होला लेकिन ई एक मिथक हव। अगर सही प्रकार से <hesitation> नियमित तरीका से चलल जाये <noise> ते उचित मात्रा में अपने शरीर के आवश्यकतानुसार प्रोटीन जमा कइल जा सकेला। एकरे खातिर एक आवश्यक चार्ट बनावे के चाही कि का खाइले केतना प्रोटीन मिली और कब कब केतना मात्रा में प्रोटीन वाले खाना के सेवन करे के चाही। दाल, दूध, मूंगफली, सोयाबीन, भिगल चना आदि कुछ अइसन साकाहारी विकल्प बाटे जवन अधिक से अधिक मात्रा में माने के प्रोटीन प्रदान करेलें। एकर इस्तेमाल करे के चाही।